عندي لك سيارة تجنن، شوف السيارة إللي جبتها لك بتفيدك وايد، السيارة ماشية جوي وكأنها طيارة، المكينة نظيفة وما فيها أي عطل والطائرات جديدة تماما، اللون حلو وبيعجب العيون، والسعر كمان مناسب وممكن نتفق عليه، السعر ما راح نخسر فيه السيارة هادي فرصة ما تتكرر، بتفوتك فرصة زهبية لو ما أخدتها.